हमरासे केहु पूछ्तै न कि तु इन्टरनेटमे आ चाही दोकानमे जाके कुछो समान किनेके हौ त कथी किन्बे त हमे त दोकानमे जाके कहबै काहेसे दोकानमे जबै त बहुत फाइदा रहैसै। आब उहे हमे कौनो इन्टरनेटसे कौनो सामान किनली त उ सामान कैसन बा कैसन न बा उ हमनीके जाचेके न मिली टोएके न मिली कि खराब बा कि न बा उ घरे आजै त हमनीके देखम इ खराब बा तब ओकर बाद मिली ओकरा पठाएके मिली फिर्ता मिली करेके त उ कारेमे त बहुत समय लागजै त उसे निमन दोकानमे चलजा आ दोकानमे हमनीके जाम त उजगा सामान देखम टोके साफ निमनसे कथी बा कैसन बा केनहू फाटल बा कि न कैसन क्वालिटी बा निमन बा कि न उसब देखम। आ जेतना दाम कही ओकरा घटाहुके मिली। आ उहे बात बा इन्टरनेटमे बा <hesitation> इन्टरनेटमे हमनीके घटाएके न मिली प्राइस जेतना प्राइस लिखल रहैये न जेतना दाम लिखल रहैये ओतने हमनीके देके परैये। आ उइहे हमनीके दोकानमे जाम त साफ <hesitation> ओकरासे हमे मनाम ओकनीके एतना कर्दे दाइ एतना कर न दे कर्दे कह के विध्यार्थी बारी त उ दाम काम कर्दी। त इहे बात बा तोरा त कम दाममे मिल्गेल एगो आ एगो निमन समानो मिल्गेल। त उहे फाइदा रहैये तोरा दोकानमे जाइके। आ दोकानमे जाइके अल्छी न करेके चाही का कहेसे इंटरनेटमे त कुछो देखादिये निमनो समान रहैये नहियो निमन समान रहैये। आ हमनीके दोकानमे जाके अपन आँखसे देखेके मिली न त कैसन समान बाटे आ न बाटे उ कारणसे हमनीके दोकानमे जाके समान सब किने के चाही ।